Agwo adẽ akpán ágwo ánọ nyién ke únwém álólóabód adẽ ejákã ámi, ejaka ami adé àkpánéka ámì, ákpánẽká ami adé anám ñkpọ̃ anye àfón ne ami. Ñkpéwõ ñdúk ìlíok ùsúng añye ìjáká ne ñduk. Nták amóhó ke anye adé ákpán-ákpán agwo ána. Ade Nánága ñté wóhó m̃bób úfọ́k anye ámá ñwọd ñtie se ñkémẽ ibób úfọk ñlúng isọng adẽ akẽdẽ isọng ekpúk, ékényié akede etók efók nañga ette ami ãkpáhá ãnye amã ãkpón ãgwo íkán ñyien ki-isuá émàné akéwó mbób úfók añye añwod nte mmõ mbób ufok nlúng ñe ñto ámi ánye anám ñkpọ́ adẽ ami ñkéméké ifite. Ánye ké ùwám alolobad. Sa-ádẽ nwák-nwak ñtọ eka mmẽkúd ke ilúnh ámí adẽ ekpúk ami imaha iwọd úsúk ámo ewo kékédé etók etók ké iñyie sé kékélã ánám nañgã ette akpa. Ákpánéká ami adẽ áwọd ntiè àmbób úfok, ibọhọ àkúk bákẽed. Iluñg ajid añnang ese edé emáwo ibób úfók ewo etók etok ejaha mmo alalino ebób alalino ñtóm anye awo ke emọ ìwìhi ibo ufo ñkpo ntele ke imo ijem re mbób úfok nlúng nè ntok ajem ami. Ntok ajen ami ema ekpõon elasi ile itéyé emọ eliongo ke ejoka ette amọ akenọ. Atté ámó itiè ewó ebób úfók, àkpánéká am̃i àdẽ adé àkpák akpàñ agwo ánó nyiẽñ, kẽnẽ ñkpó sé anye asénám. Mmékémé iñyóng ñkpo ñli ñkpénẽ añye aláká ìkéche awo úsọ añyong ali. asédép ñkpó año ñtok ãjéñ ami adé, nangaá mmánámán ntok-ntok ajen ibáhã nkpo se ali ñọhọ́ asekwó ntọ́ ami ñkpór alád ntẽ àwó adẽ ajén ámọ́, ñwak-ñwák agwo ese ewo kede ajén amọ́. ñlad ke álipánéká ami adé atã àkpàn ákpãn agwo ámo ñyién ke úwém àlólóabád am̃i. Ikpúsúk idẽ aliññọhọ́ nyien ákpóhó, adẽ nkpo se anye aném adẽ àkámá únwãk ákpõhó akpeñọ́họ̃. Ámi nuñgoõ mbámí tọ́rọ́ ámi m̃kpá ke álóloãbád mmé Jesus Christ dmst àli múho nyie mfãná ññe ákpán éká ami àdẽ. Sá-adẽ akpan-ekami anam ekámbá ñkpo ette ajén ìkáláké ìnam. Inwáké ñtọ éká ke ñkáng ilúng ánnáng ajid sikálá ímáká ñtelẽ, àdẽ akpanéká amì àbén ñyiéñ aliañ ké idém uto éjáká adẽ ami mméwó ké anye adẽ atá ákpán-àkpán àgwo anọ nyien to úwém alólóbod ñyiéñ.